Sɛ ibotwutwuw wo se yie a, odzi kan no ͻwͻ dɛ efa adze a edze botwutwuw wo se no na etsi edur tar do na ewia a esaw nsu kakra dze naanaa w'anomu na enaanaa w'anomu wie a, nna edze edur a etsi atar adze edze botwutwuw wo se no do no akͻ w'anomu nna etwutwuw wo se enyim dze no ne nyinara ho na etwutwuw w'adadaaw mu, etwutwuw w'adadaaw mu wie a, nna etwutwuw wo tɛkyerɛma do nna edze nsu ahohor w'anomu nna ewie.